என்பது குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டத்தை குறிக்கிறது. மேலும் இது பூமியைச் சுற்றி வரும் செயற்கைக்கோள்களின். நெட்வொர்க் ஆகும் இது உங்கள் தொலைபேசி போன்ற. சாதனங்கள் பல செயற்கைக்கோள்களிலிருந்து. சிக்னல்களைப் பெற எடுக்கும் நேரத்தை அளவிடுவதன். மூலம் அவற்றின் துல்லியமான இருப்பிடத்தைக் கணக்கிட. அனுமதிக்கும் சிக்னல்களை அனுப்புகிறது கிரகம். வேலை செய்ய உங்கள் சாதனம் அதன் இருப்பிடத்தைக். கண்டறிய குறைந்தது மூன்று செயற்கைக்கோள்களிலிருந்து. சிக்னல்களைப் பெற வேண்டும்.